Bueno yäki äjtyä mkumku'ojmä este koj tzyäkpatä tradicion, nämyajpa costumbre nkoj tzyäkpatä, es como yäti yä jomye'p ame'ojmä, nyi'tzäkpa äjtyä nkomi esquipula, jenä' nyitzäkpa tarde, cada barriu manhpa, cada tzaji' manhpa, onyämpa jana'usyak, äjtyä äjtyä nkompanyerota'p manhpa pät, manhpa yomo, mahpa une', janusy' manhnämpa, jinhä tzäjkyajpa misa, konu'ksnämpa, kä'yonyämpa ijtusyajyajpamä panh, ijtu syajyajpamä este galleta, ijtu syajyajpamä tamal, y jejtzye costumbre yä'ki yä kumku de rayonh, y enero jenä manhpa hasta jenä' minpa mero mäja säk, äjtyä janta patron san bartolo' syäjnhete, jete mäja sä'nhete, por jete kumku este dueño je kyumku' isenye' kumku jata jete, jetij nyitzäkpa desde el doce de de agosto, hasta que llegatzäkpa mero jyama, antes nyi'tzäkpa como este majka de julio nyi'tzäkpa, manhpa äjtyä janta san bartolo ma 'yojmake kyomunida', ma vyisitatzäki kyomunida, ma tzyake bendicion, jenä minpa matä manhpäki sea anexo, o sea san francisco o sea yä'ki jose dolores, jinhtyä ma mpäki con alegria, manhpa kumku jenä manhpa Manhpa banda de musica manh ponhtäjpa kape', wan'nämpa, alegretä minpa, jenä' minpa masantäjkojmä, tejenä masantäjkojmä tukpa misa jenä sapäkpa mientres este preparatzäkpa manhpa casa ejidal, ma kyene campesino, jenä nyi'tzäjku'te tarde, tejenä manhpa cada barrio, jenä' ponhtäjpa kape, ponhtäjpa ijtumä ponhtäjpamä castillo, pontäjpamä torito, y con alegriatä manhpa cada tzaji, cada tzaji, ya ta'npa novena jenä tzaji'nhojmä ijtumä junta yomo' jetij jinhä ma päktä äjtyä janta, kätäkpa nyanhpa je madrina je jäyä'nye, manhpa masantäjkoj jiiii que aledria, jete nyitzäkä veintiuno, veintidos, veintitres, veinticuatro, veinticinco je agosto, jenä hasta veintiseis anhkä yajpa je agosto säk, äjtyä nkumku jata'ijnye', tejenä agosto, jenä' minpa este yä'k äjtyä kumku'oj seguido je sä'nhajnämpa, cada santo konu'ksnämpa, ijtu syajpapä' galleta, syajpapä' tamal, ijtu syajapapä cafe, ijtu syajpapä' ujku, jejtzye jejtzye je tu'nhajpa yä'ki tradicion, costumbre y cada santo ponhtäjpa kape' Toto santu'oj igual janu'sy witnämpa tzu'kä'yi, jejtzyetä manhpa pantio'nhojmä, jetyät tradicionh kumkuoj, jenä minpa este santa cecilia jama, pero mas mas nyi'tzäkpapä yäti diciembre, yäti tome'p <hesitation> diciembre, äjtyä mama tzyu'we'i este jyama, nä to'maju, jenä' winap wina diciembre nä nyi'tzäjku hasta que ta'npa nyovena, yä'ki ti'yäjke tzäktäjpa docenario äjtyä mama guadalupanapi'k, yajpa jete nä nyi'tzäk'ke novena este ti'yäk posada äjtyä nkomi niñu'ijnye, jete igualti witke'ta cada tzaji', cada tzaji, jiii une' jujtzye wijtyajpa, jete sajyajtäjpa dulce ij tzamepät tzi'yajtäjke'ta tambien, si no jete tzi'yajtäjpa sea panh, o sea ofela o sea este tamal, jejtzyetä sä'nhajpa yä'ki tradicion äjtyä nkumku'ojmä y sunyipe yä tradicion y ojala dios que nunca jana ko'yajä, nä minyaju ye'nhyajupä' por que yäti janusy ijtu mucho protestante, janu'sytyä yotojnhayajpa, jenyanhkä'.